Tadi tara eife enin, ita huti mitra nusaynana ni takasabo luman, nika ita hunai taraeife, ta beu- beu si, ta tatak lolohuk lohuk, ita akasoba luman, ita hunai tera'an, ta'a huna lolohuk, esa nirabe felaynama, ita akasobao terasara holo, tera amarai idindak nita, ita haifahil enin, ta nianin, ni nikita esanni. Halj tak'kas, takass boluman, i tera inarai kabalia, ei dindak huan huan ta lohuk ta ni nusaynana anin ta nikaita lewlaw lew helaw, tar <hesitation> una maun ta angkara ta ibele lolohuk.